Jon nashta deri n’5 t’shprehuna t’syve. Jon ngjyra bazë e gjelbërt, e kaft, e kaltërt, e përzime, lloje t’ndryshme. Po me lente munen m’u përdor deri nashta 40, 45, 50, 55 lloje t’ndryshme t’ngjyrave t’syve. Munen me shku nashta deri n’80 lloj- ngjyra t’ndryshme t’syve.